<noise> une ndinokwa sana ukusova ikikinga kwasababu, iubabu vane vamulila umama alimbwanzi, alafu babu alikinga, alafu babu weyaholile umbaba, ali- ikinga, lakini ubibi vaholile ubaba alibena. Kwahiyo une pundipwali apa pundipwali une ndilikinga kwasababu ubaba avyandi ulile une ikinga! umama ikinga, umunu vakumatamba, vakumakete kumatamba, nandomana vinokwa sana ukusova ikikinga, ikikinga kinonu sana. Na nave umunu nakimanyire ikikinga ungasove ikikinga rahisi sana, akangi palinonu pi- panunu sana ukusova ikikinga, kyinambe ndinokwa sana ukusova ikikinga. Navavana vangu voni vakinga, ndidova sana unguruva ndidoveraki, ndidovera kunguruva andivi- andi- andidi ndulumi lyangu, lweri avana vango, va- vavevelaki visuve ikikinga ulewule.